Kodwo, wimuhyɛn no mu tsena yɛ dɛw o. Biribiara a ͻwͻ wimuhyɛn ho biara yɛ enyika. No mu yɛ fɛ. Edziban a enya dzi nyinara yɛ edziban akͻno akͻno dɛdɛɛdɛw na etsena wimuhyɛn no mu a, ͻno biribiara nnyi hͻ a osiw wo kwan dɛ ebodur ntsɛm. Ewͻ asomdwee, huntuma mmbͻ wo, biribiara nnyi hͻ a ͻbɛma wo ho ayɛ fi. Na itu kwan kodur aborͻkyir hͻ so a, ͻyɛ enyigye nkotsee ntsi bͻ mbͻdzen tu kwan ma yɛnkͻ.